Ley character dah I see in people I admire dem, like you take yor education bisnay serious, like you nah drinking, you nah smoking, like you helping yor family people, you leave small you help yor- yor yor parents neh to go to school and finish with high school. It can encourage yor- yor yor family. Like u nah behind this boy dem dah doing grona work and thing dem. Aay can make somebody ehn you know, admire you and say oh yes this child here coming up good.